Karaha ôhatra piso zao ndraiky edy raha piso zaigny raha ifandraisany amy tômpiny, izy kôa mahita tômpiny ton'de anao ohatra mantotry igny, avy aroy izy ton'de mantotry amy ampofoantegna mangataka safosafo. Koa te ihinagna izy de ton'de miao mizaha hely tômpony managno raha karakaraha andregny. De magnampy tômpony zaigny izy ôhatra amy resaka misy voalavo an-tragno regny izy mamono voalavo reo de zay.